ס'איז זייער א שווערע קשיא, איך בין נישט זיכער וועם איך וואלט מיטגענעמען, <hesitation> איך מיין אז איך וואלט געוואלט אויפשטעלן אויף מארס א נייע קאמיוניטי, כ'מיין אז אויב איך וואלט אנגעקומען דארט וואלט איך געוואלט זיין אליין אן קיינעם, <hesitation> איך ווייס נישט אויב איך וואלט געקענט פיקן דווקא פינף מענטשן, איך מיין אז כ'וואלט געוואלט נאר זיין אליין